Kwaungu loa kwa <noise> iisham iishi maisha mecha. Highire mana kukila kindoo kyashitakie agheukashiwa mdu akipate akivone na maisha ghakwe. Kyavonekana, kijo mwana anywe chai vandu va- va- vahirime ikuthamba hijo yanivokea kakero, mthaghari na kyavukao. Va- va- vana vakuthambe vavone kindo kyo efua thori vyanghende shute vairime inikwa- inikwa ikenda ye- ye- ye- yemkia kemke mwiti kijam ruva. Hivo nivone hewo maisha mecha, iloleana naimananya- naimanyana kila umwi kwa hali yakwe bila- haraghire ivonea iuniu akikwiya na nairuki. Kichwe kirwe kabitha ni lukundo.